Pemain gaget dak mung tik, kai' lagi' adup kuk manang adup kuk pandai kayuh akuk tik kai kuk pandai mung ne uhh minan uhh bala ku video dengan kad kad. Jaji kai' kuk pandai main ku da mung siti' lah. Memang susah lah bagi kuk kayuh lombor indi', wang adup tebuk video tik, batuh adup kaik tantu terang ya ne uhh. Moh bekun ne zaman adup nih. Jaji, mungkin tik da taap bauh. Memang bala tik hebat hebat lah. Kai' dup kanan ngajah ne. Jaji sien ceh sitagal adup kai' tantu berapa rak pandai main minan kayuh da mung ti'.

Rami da suka family ami tubek ne sien ceh wang rami gawai tubek inya bilangi uhh da pentas masa en ceh suka family ami tubek ne anak sungkuh ami suka tubek ne anan berpakaian uhh minan traditional costume.

Pasal minan online banking ti paguh adep kaik perlu ra neg bank gain neg ATM mani'k banking duit. Pasal minan online banking ti just hujung tangan ja adep nekan ne minan online sahaja senang kaik.

Aku lebih suka tebuka movie, movie mindu cerita mindu da lucu. Sabab bagi aku kalau aku tubek cerita sien ne kai tirawe ne kai ngancak tirawe ne kai ngancak mung nih mung nih tapi dalam tirawe mung he adeh legi ne da ngancak kita netau dak happy jadi kita kaik tebuk cerita macam kita mung tebuk cerita mindu da mene mene seram, kai bagi aku macam adeh lucu.

Aaa cuaca da negara ami nimang sentiasa brubah kayu ... kaik menantu, kadang kadang adh masa ne ... adeh masa ujan masa siru cua, cuaca keadaan kaik sama lah.

Adat dangan custom ami, adat, anyap tantu adat [uhh],pasal uhh nyaga inya da girumeh mandam, wang inya mandam, ami nganted neg hospital, sien aja, anyap adat da komuniti ami da nyaga inya girumeh mandam.

Bagi aku itin ne aku dalam masa bekerja daras minan handphone sabab anih anih pingunah mesti adeh handphone anih anih kerja mesti handphone lagih kaik dapat kanteg sabab anih anih emergency contoh ne ande amang call telephone ne manih manih ka pun minan handphone lagih ne. Matik adep kerja minan anih anih hal minan handphone lagih ne. Tanan tanan penting handphone itin ne dadeg kita.

Wang aku legi icek aku ira jadi misi, tapi wang aku moh bahas iti beken legi ne aku moh jadi cikgu Tabika moh kai ne jadi misi dak ira ku wang aku ira bahas t.

Bagi ku cuaca da berubah meh paras babbi ribut ujan bagi aku tanan adeh icek kaik paguh taban mengundang badan adep kaik sihat dep mudah mandeg adep mudah mandam

Skulah da nehen ami sien ceh paguh simua ne primary one tok primary uhh primary six. Form one tok form six simua ne paguh iti ne semua adeh service, service line sanang ngunah kerja skulah.

Cuaca anu ti paguh, paras, kaie ne ira ujek. Kaie lagi ne paras binak. Sade-sade mah cuaca iti ne adeh siru. Buleh nak kaie nak ujan kaie meng biasa.

Musim da binua ami sien inceh indi aja aaa indi adeh pare adeh ujan, pare siru ujan indi musim aja da negara ami da serian ti da kuching sarawak ti.

So, aaa jaji nehen da karan aku mawah gain chunto ne lah luat negara kah, ataupun da negara ami ti kah , aaa chunto ne aku da Taee, aku rak ingin aku slalu ku rak neg je.......

Sanda pitayen aku da jugon ku kalau nuh asung nuh mahun kaii tantu pasal, aku akan pitayen nuh lain kali kalau bayuh ngunah anih-anih hal aba kamet simayang, aba mikir kayuh da biek-biek tau bujog mah asunh wang rak ngunah kiraja, aba ngunah anih da asat paguh-paguh mah macam ngunah adupmu sendiri paguh pijuho kayuh da biek, anih semua.

<noise> Ami ngudung minan sanda bidayuh adeh, bahasa adeh, english pun adeh. Simua sanda ti buleh dog tinan masa ami ngudung. Wang ngudung binua ami, ami minan sanda dayak. Wang ami ngudung da office ami minan bahasa ato english.

Da suka ku dadeg tangkeb aku ne samah pimikir dangan aseng aku ne kadang kanam aseng lagih ne tapi sien mah de dingan aku mudip tok ije tok aku tuuh tok aku kabes. Sien da dingan aku mudip tok ije.

Ambun da nehen aku tanan tanan babbi, tanan tanan paguh. Paguh rayek rayek. Mung ambun ne wang brupagi saja adeh mon.

Ne panai ngubah aku sampe ku brubah jadi inya da biguna iti ne masu sanda dangan pitayen ne neg aku, supaya aku kaik ngajah anih pimudip ne da itin. Pimudip itin ne kaik ne paguh masu en lah ne ngajar aku supaya brubah.

Eku biasa nambah duit, nambah kredit atau bayar handphone eku, minan kede, atau pun kalau kaik kuk minan online banking, lebih senang, lebih cepat lagi.

Tanggungjawab bala ti sien ceh ngajah anih anih komiti en adalah JKK ka JKK tantu ne ngatur binua tugas ne ti ahi ngatur pimudip bala da kampung en da binua en

Aku labih suka tubek singau dangan kasung...aku labih suka tubek singau labih labih suka sabab mene mene suka nginang singau.

Mung handphone-handphone aaa laptop dak remin laptop, office computer ti mah ceh teknologi dak selalu ku minan ne.

Warna de suka ku, warna biru dengan warna budak, sebab ne, melambangkan bebi, biru ngajah aseng edep bebi budak mung heh legi nek, samah-samah suka.

Da silalu ku tubek ne bala binatang. Bala binatang singau, kasung

Skill-skill...ira bilajar skill anh da uhh skills meng da ngunah kuwe uhh nanek-nanek...aku suka nanek dangan ngunah kuwe...Aku memang suka ngunah kuwe dangan nanek...en mah skill da suka aku sien.

Aseng ku ne mene sanang...sanang da raye tubek laut...sungi wang labih lagik panu dangan bala mamba panu dangan bala dingan panu dangan bitangkep adep sendiri...rasa ne happy...tenang.

AI ti, AI ti buleh tinen adep indi indi andu dari segi adep mageu bala maklumat da masu AI, tinen adep blajar ngunah kraja adep dengan tinen adep ngunah bala kraja kraja adep menyelesaikan masa ... kraja da skulah adep, en lah guna AI.

Aku nambah bisnes rak meng kade runcit, market bahas dk nyuwa simua kayuh dadeg rumah tangga meng bajuh en tinamah lagi ne

uhh bala anak inya da binua ami suka main ball uhh kadang kadang bala ne adeh uhh pertandingan main bola uhh bala bola ... bola jaring kah uhh .

Kayuh da ngancak aku stress, kan aku kraja bilajer ataupun ngundah hobi se'en. Da ngancak aku stress ialah bala dingan da sekeliling, da ngancak aku mene mene tertekan, mene mene rasa ... rasa stress dalam bala dingan ku .

Crita ato crita paling timagah, anih boh crita. Kang kang ngu ngipoh crita ne sanik ne. uhh Tik nan memang timagah masu tayung babeh adup sani' ne tok adup tok anak sungkuh adup. Kang kang ngu ngipoh ganan ne.

Pimaan sehat aba kamet dangan sungkoi, sungkoi dalam porsi da icek, dalam kuantiti da icek ngumit ne...aba kamet sungkoi sabab tibu kita perlukan sungkoi lagi ne icek sibiar icek. Aba juho masu Ike, ike protin, kaneh...dawe kaneh, vitamin c, vitamin d, bua aba kamet, dangan umon buda aba kamet.

Gayun ambun da nehun akuk paguh. Tanan ne paguh. Pite rayu'. Paguh kah nehun adup tebuk bala suasana da skeliling adup.

Dokumen da tinan adup pa..panu wang masa adup nuh nug negeri adup sendiri dangan negeri inya beken, adup mesti ngaban ic, passport, dangan tiket kapal terbang. Kan..kan anyap kayuh sien memang adup kaii dapat gapih-gapih.

Wang adup berpasukan rati ne, mung main, main ball, da ihong ihong paguh sebab makin ihong makin paguh. Wang adup sikadup sikadup, anih permainan da kanan adup, err ngundah ne sikadup. Tentu adup boring adup ceh ngundah kayuh sikadup. Kai dup kanan ngundah. Mesti da ihong da paguh.

Servis da paling biguna da komuniti ami, sien ceh gotong royong. Gotong royong kebersihan. uhh Semua luah su ramin, nyuci kawasan adup. Macam iti ne aduh denggi. Tentu gotong royong tik untuk kebersihan tempat kampung adup. En da paling uhh biguna.

uhh rangit biru sien ceh rati ne andu en tarang...andu en paguh...sien mah ceh bada rangit biru...tarang andu kaii ujan siru ceh isen...masa en mungkin adep tubek rangit biru.

Pimaan da kai sihat da kai buleh adup maan slalu, mung bala ruti, bala kropok, bala burger, bala kayuh naan mon sidik, mon gas, mon alkohol dengan kai buleh maan dagin selalu bin adup simbat ahi lamak dengan ahi kolestrol.

Warna da suka sien ceh black bihis buda...da duweh ti da simene ku suka ne... favorite warna aku...warna kesukaan aku sien ceh warna buda dangan bihis sabab bihis uhh elegant buda is uhh fresh clean meng en.

Amalkan maan kayuh naan da paguh mung maan bala kaneh, nyehep bala omon saja, exercise, kurangkan maan bala daging, tapi ahi maan bala ikan. Sebab ne paguh untuk kesihatan adep. Paling penting lah omon dengan sayor.

uhh Soalan tik kai' ku mereti ne. Anih rati soalan tik. uhh Nyiken mayar kayuh. Slalu da area ami', komuniti ami' uhh ami' minat cash. Duit tunai. Celebriti da paling kuk suka sien ceh Wallace Chung. uhh Chaina zon.

Aku ngarap bala anak anak ku anak sungkuh ku panai, mancang maju ingat Tuhan sebab tanpa Tuhan da pimudip bala ne bala ne akan aaa kaik mudip aaa udip da sempurna, nyungka kanan udip Tuhan sanang mancang maju da pimudip bala ne.

Subjek da paling ku suka sien ceh English...[uhh] English uhh arts and commerce...anyap permainan instrumen da alat permainan instrumen da suka ku da sikulah...setakat ti lagi anyap.

Nehen mawah da paling aku suka, tempat da anyap inya, so adep buleh bebas ngundah anih da suka adep tanpa adeh inya ngaco adep. Tempat da seronok contoh ne macam da pantai, da sungai, sungi.

aaa soalan ti kaik ne tantu tarang, jadi kaik ku panai nyaut ne, manih bada kayuh ti masu bitetek inyam ne. Soalan ne kaik aaa kaik complete, kaik ku panai nyaut.

Bungak da mbuh kuk tebuk sien ceh, minggu tik akuk donate, contribute bungak ndug church. uhh Pompom, chisentenun and uhh dengan uhh ros. En mah ceh bunga da aduh kuk tebuk da minggu tik.

Bala pine'eh da, uhh masih cakap dengan mik najar bala na'ih, inya asal cara pimudip sopan santun, mesu uhh sendak bebak bala najah mesu ulah basa bala ne, sen jadi cuntoh la bala enak da bauh itik.

Hobi da bauh dak ira aku belajar ira ngait bala kait, bala sarung bantal bala tempat sarung mija sabab aku suka kirih keyuh dak kreatif tentang mengait ngait bala keyuh.

uhh Bajet family ami sitakat ti memang nuh saket uhh stiap buran uhh ami adeh rasa saket jaji ami duweh ngunah uhh bajet da dini untuk uhh sen nuh uhh paguh untuk uhh sawa da bauh.

Nulung bala ne dari segi derma duit nyugon neg bala da susah, derma bala kayuh naan, Bala bajuh. Kalau bala ne adeh ramin da meh rasah nulung ngunah ramin bala ne bauh ngancak ne paguh, nyugon dangan bala ne kayuh naan

Ngancak ne ngingat asal usul ne ahi mah nyindek adep dengan Tampa simayang nyungka Tampa ngancak aseng dep tenang kai mikir keyuh dak macam macam ngancak ne mikir keyuh dak patut eba ngancak aseng susah.

Zaman iti zaman tahun duweh ribu duweh pueu empat memang adeh minan teknologi minan cara da beken melalui minan telephone, minan tv minan bala gajet gajet da bauh da sentiasa adeh da pasar da jua inya

Iklam dak nehen ami mende paguh cerah, peras mah nyam kai kai ne bebi kai ne ujek ngan sede sede mah tinan tibu adep. Kai ne peras bina kai ne bebi bina.

Pinuuh ngajar bala anak, anak kinya ngancak kaping sanda anung amang. Aba slalu birubi. Rajin rajin bilajar ngancak adup pandai pintar mung inya da biguna. Aba slalu main main dengan ngajah kayuh da kaik patut dengan kaik paguh.

Aba silalu minan duit mirih kayuh da kaik patut ngajung Bala restaurant da tampat maan da mahar. Mirih bala burger aba silalu mirih bala shopping mirih bala kain kaik patut tinan adep. Tinan lah paguh paguh bala duit sien.

Artis dak puji aku sien mah artis Ricky El artis pinyanyi iban sabab ne kai lawa ramah ne neput bala peminat ne wang bilagu, dengan lagu mesu ne nyugan adeh maksud dan pingajar mesu lagu nyugan bala inya.

Dengan keadaan zaman ekonomi zaman iti, memang kaik senang ra ngunah bisnes da negara ti, sebab adup perlu magau kayuh da dapat menarik perhatian inya ngancak mirih kayuh da ira, da ira inya. Kaik mu kaik senang ngunah bisnes, kalau inyap, da kayuh sien dapat menarik minat bala inya mirih ne.

Pakaian da suka tinan ku minan gaun...gaun ti adep aku dayung...aku suka minan gaun...minan gaun ti ngancak aku nampak timungen dan gaun ti melambangkan adep sibagai dayung...wanita yang anggun da jawi inya...ku suka minan gaun.

Adat da timagah da tempat ami, wang bala adup banca bidayuh iti ngunah gawai, lebih lebih lagi gawai da kampung dengan gawai da rumah panjang da kampung bidayuh adup da bukar sadong ti, sabab nuh cukup cukup rami ahi bala inya mandug bala sanak saudara

Banca muzik dak paling aku suka muzik inya bijoget. Bijoget t kalau pasang muzik memang ngancak adep ira bijoget dengan adep dapat tenang fikiran dep ngancak aseng senang dengan kai mikir keyuh da beken. Muzik joget la paling paguh.

Genan bala binte dak rengit dak puan aku Aries, Leo, Cancer, Gemini, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Aquarius, Pieces, Aries, Taurus, sien saja dak puan ku.

Pemain asal da anak inya da komuniti ami main bol dangan main nangku slipa. Main ti da silalu pinain inya da kampung dangan anak inya ripu main ne dapat main ihong ihong inya

Ram rami da suwe family ami tubek ne rami inya inya nyambut anu gawai sebab rami anu gawai iti ne adep dapat tubek bala adat adat bidayuh dangan adep ripu rami dangan bal bjoget dangan bala dingan.

Aku ngarap bala anak inya zaman iti dapat minan teknologi dengan paguh dan semoga teknologi AI dapat nulung bala anak kinya dari segi pelajaran dan kerja dengan pelajaran dak patut dengan berik nyugan ilmu nyugon ndek bala ne.

Adeh aku nyalan muto sebab aku memang adeh lisen muto. Sebab muto iti pun biguna tinan adep jalan gapih gapih tinan adep neg pasar mirih barang dangan adep muhun kerja ngan ngunah anih anih segala urusan. Panai ku nyalan muto dangan adeh ku nyalan muto

Anak kinya iti ahi ne main main muhun sikulah kadang kadang ne telalu dimanjakan aneng amang dengan teyung dengan babuk ne. Kadang kadang bala ne malas ira ngundah kerja dengan malas ira muhun sikulah inyap semangat bala ne ira muhun sikulah.

Banca rami da kanan da kuwan akuk, sien mah rami nyambut andu gawai. Rami andu nyambut andu gawai palak ripu rami sebab adup dapat bijoget, bisindi dengan bala saudara mara adup da mandug masu juho' da kaik slalu adup bidapud dengan ne. Rami gawai. Rami da tanan kuwan akuk.

Call adep ndek klinik en kalau adep ira ngundah appointment dengan doktor ataupun dep ngejung Klinik ataupun hospital sien adep ira ngundah appointment dengan doktor. Bisenda dengan nurse dak klinik ataupun hospital sien wang adep ira ngundah appointment dengan doktor.

Aku adeh puruh bunga, bunga anggur puruh bala kaneh cangkok, kaneh dawe banung. Puruh bala kaneh sawi, kaneh tomato. Bala bua rimu, sabi en kaneh da adeh puruh ku

Bala anak inya meret sikulah da...da paguh dangan da tempat da...da ngancak bala ne panai contoh ne macam bala anak inya da panu da asrama penuh da adeh bahi da...bala masu Kuching itin ne.

Stakat ti bajet family ami kaik saket. Sebab ami bipanti mirih kayuh dangan minan kayuh. Sabab adep ti mudip da zaman dangan ekonomi da makin maju dangan bala barang da mahar. Bipanti mah minan duit bajet.

Biasa ne bala anak dangan bala adik biradik ataupun ande amang ne...da menyaga bala inya da manam contoh kalau tayung ne manam bala anak ne dangan bala sungkuh ne da nyaga ne wang ne manam.

Inya da timagah da negara ami da Sarawak ti sien mah Perdana...sien mah ketua menteri Sarawak ami Abang Jo yang silalu dikenali adep sibagai Abang Jo sabab ne panai mageh Sarawak ne panai nyaga ati Sarawak ne ngancak Sarawak maju makmur.

Binatang da biasa kudip da ramin ami, en mah singau, kasung, kito, bala la ikan, bala kura kura. En mah jelu da binatang da kudip ami.

Akuk slalu nambah duit da kredit akuk aa.. dengan mayar handpon aku melalui bank in online. Sebab cara sien mudah. Adup kai perlu luah ndug pasar mayar ne. Cuma adup mayar online saja.

Servis da paling biguna da komuniti ami adalah pusat internet sebab, da pusat internet bala anak inya buleh bilajar magau bala, bala bahan bahan da ira tinan bala ne bilajar dangan bala buleh magau kayuh anih da ira bala ne, bala adep adep . Bala namba tuuh pun buleh magau anih da ira bala ne da pusat internet.

Kayuh da tunah ku sitakat itin ne kreatif da suka ku adalah ngunah manik, manik iban. Ngunah selampai dangan ngunah manik sabab ne timengen raye dapat tinan adep tinan wang bigawai dangan rami.

Cabaran ne kadang-kadang kayuh jua ne kaik laku inya kurang mirih dangan kayuh da jua ne ti contoh ne macam nyua bala kayuh naan kadang-kadang kaik sidi kadang-kadang mahar inya pun agak mirih ne lagih.

Pemain music da suka ku stakat iti MKL sebab ne lagu ne kadang-kadang ngajar adep pimudip dengan lagu ne dapet tinan adep joget, dapet ngancak aseng dep tenang kaping lagu ne.

Aku ira blajar skill teknologi dengan bahasa english sabab ku rak improve ku punya english dengan teknologi sabab zaman iti perlukan banyak teknologi da meh mahan dep ngajah nakinya.

Aku akan nyiken umuk ku wang aku adeh pasal manam sabab umuk ku ne kiraja jadi misi jadi ne puan anih sigala kanam da ira siken aku dangan ne puan ne anih sigala bala pinyakit dangan kanam da adeh da adep ti.